<hesitation> Mila torohevitra avy aminao zah mikasiky raha maventy be zay, asa afaka magnampy zah anao? Ambarako anao izy de ampiana zah amy maha <hesitation> hiatriky zany raha raha maventy be zany, ka manakôry afaka magnampy zah anao?